Takarara ambulancia reta jaeko eh oyeporu oime yave kia ikavia etei oi jupape imbaerajiva ipuere vaera ojo gueru jare guiraja ñepoano rendape oñepoanoka ipuere vaera okuera jokua imbaeraji oiva